Ëë yabë naxwin kap ëjt's nëkëxë nëkë tëmëdyakëm siemprem a'ax ih nakë yaj më andakëyëm a veces chyobatyë ko'o mandakëp y a veces kaj jadun a'ax ya jukyajtëm ya naxwin.